K'o'xa'an la k'o'xan tusasik la makoo' ki ti aldea tale tutasil que ukono' tinmänaj a diez quetzales, el- el tamal dicen ellos y si lo kumänik y tz'ik la cebolla, la p'ak, la pimienta, intzäjä' ete manteca infridera, te'lo' kijantik ete ik habanero y ma'lo' kujantik junp'eel juntuul y la xikinche' tan ma'lo' tan utasikoo', tan ukonik, que mänik y b'etik ete cebollin ma' cebolla de de grande cebolla que le dicen tan u- ucebollin, la pimienta intzäjä' también, je'lo' con manteca te'lo' kijantik.